Alaina ny ranon-tsavony ah de atrif- atrifika eo amin'le varavarakely ah de rehafa avy eo ah fafana amin'ny lamba de andrasana ho maina, rehefa maina le izy ah de fafana amin'ny eponza indray ah de avy eo ah fafana amin'ny gazety de madio varavarakely.